<hesitation> chi elit kawau este tinaku xa kuani xa kgamanan xa kgalakgmin kin primas, i xak puxa para palhm chi wani na tsuku laxgxtakga, <hesitation> cho para tun kawawi nak lakgtsenkgo nak nak, kiliwat nak limaxtu ekit <hesitation> chon che ama kamana ti lakgawachan xtakgamanan kanica i chon para ti kalhawanikan xa kiw xyoyokan <hesitation> osu xa tuchi este xchapekan na tatala na tsuku tali- talitala este <hesitation> espun lha talakgtsin <hesitation> osu nata tlawa para papalote chiwani e manikux talhawa natalilhawa bolsa, nataputsa para kiw chiwani natsuku talakgchi, i pus akatun xlilakakgilnikan natalakgatia para xhilo, chiwani xnankan, i na tsukukan kakilhnikan <hesitation> porque pus axni kawau tsama na min un na leen i ps lhala tina para na mixkiy xhilo si no que pus lhakga xa na lakaskin laki makgat na an, <hesitation> cho talhawapara chi ama para tsamalhi xputastiwitkan nata mawaka xnak kiwi natachi i na putastiwitnan, na wilapa a ama tu wanikan valero <hesitation> xkgalhi aktsu kiw xnamakgnuy i chono este ama tu wanikan macatraca natsuku makasanan axni na likgamanan cho este trompo tawani tsama este na- na wilapa tsama xkilhtamaku axni tsama talikgamanan